Dunsesi ti mam zɔta kankaŋi de la goo dusi, yelebyele wuu, wɔbegɔ la gigenɛ. Sɛla n sɔi ti ma bana la de la ba dagi yire dusi. Fu nye ba kurum. Babka mi dɛ'ɛŋo n de sɛla. Magesesɛ wuu wɔbegɔ, a san kɔ'ɔm ta nyɛ nɛra a puti'irɛ ni dɛna la a obe nɛra la. Bala la mam san ni nyɛ wɔbegɔ bii gigenɛ, fu wan nyɛ ti dabeem ni kɔ'ɔm ki'ira mam. Sɛla n sɔi la, la mam puti'irɛ ni dɛla ba san nyɛ ba wan obe a daana mɛ. Bala la dunsina siyi ti mam zɔta kankaŋi la dusi woo nnyen bɔna goom.